Le izy tsy ara-dàlagna satria le ôlo lasa le maha izy azy izy mihitsy le lasa very de ôhatra hoe zare taranak'olo lava mankôry igny de izy tokony olo karaha igny igny 'ndeha hivoagna raha hafa ndraiky lasa tsy ara-dalàgna zegny fa iwy ndraiky misy côté le mahatsara izy hely am'le olo ôhatra magnano chirurgie esthétique regny de misy fotoagna le izy mitondra le mahatsaratsara le olo fa izy tsy de ara-dalàgna loatra.